Allô, Salama tompoko ô, polisy ve zaign azafady ô, alerte de sécurité ai, tegna urgent be, ah io mariny anay atô indreo misy ôlo ah hafahafa be, izaign ndré mikasa hangalatra tomobilin'ôlo arô haony, kô raha mba mety mbô avia atô malakilaky ed anareo andeha hisambotr'ananjy io fao ratsiratsy tetik'izaigny ndréo, azafady indrindra koa mbô miangavy ee.